La wula mood namaasb'a ruu' janaj meesb'al tenes que na maasb'a bien ta na maasb'a wach al centro de lo que es apaat na maasb'a bien lo que es la meesb'al janaj herramienta que qab'an utilizar hoj como winaq taqee' qab'an utilizar reh wula mood qamaasb'a janaj herramienta que wula rinim richee' wula lo que es la rismal taqee' que re' sa ri filtro re' lo que na b'an utilizar wiqsaa wach paat reh wula mood naqapaam na maasb'a cha na maasb'a bien nasalaam oontera lo que es la suciedad oontera lo que re' la ak'al wula pan paat tenes que namaasb'a cha bien entonces la generación que de qa' mood wula mood na naam movilizar lo que es la meesb'al la meesb'al na naam movilizar bien na naam movilizar na naam perjudir oontera lo que es la suciedad y na maasb'a bien na b'anam utilizar na chapaam la meesb'al je' cha la naak qaxajwa ruu' pero na naam bien la movimiento na wii'sam esquina por esquina na wii'sam janaj cha esquina y na maasancha pa riyuub' oontera lo que es la b'ach la cama la dormitorio ontera la ihq'saam na maasb'a bien luego na k'uxa na meesb'a na meesancha bien bien la chi sil mesa chi sil cama chi sil la ch'at taqee' oontera chi sil la mesa la ch'at entonces na chi'la na maasb'a bien chi corredor oontera na nam movilizar bien la la na naam gran barrida reh wula mood que la apaat riwii' koon muy bien y muy saq verda.